Iyi timapa i zhime tebiye, iyi tima pa we ishije eshi atwa ya kapi shigan ɛshɛ atwa, iyi timapa no oyibwo iti wanana, yee biyono atwamwo ɛna hiin ma, ma tatinhulo ma timepi ma ti tan ti iyi timapa, aka na oguniko shitu ɛti meteji ati name la, iyi timapa namba la ama shi no ti yece la ganaga, iyi timapa namba, unana shima atwa mwo la o zhono emibi agumashi namba a zha o zhono no a tibibe emibi ɛ zha a zhamanana, kwo ta hweyi boo ɛtinamb a iyi timapa yashi, iwenepo she atwa hwan mepi la tibibwe iyi timapa ina jala itibisegeno maa ta hwa itime ti yashi atwa atwe yi batu bwe yi zha shipa bwa bwo bisegono bu ganana hwan time ganana ata uku ganana anda tivwolo gananana ata igbaji, unana a zha shilo orogo a zha mbisegono ɛjete hwan kwo a luma ga tijajaga kwo isunda biyonyo ga tijajaga kwo isunda biyonyo ga tijajaga name gbele shi gbele shi ɛmbisegono iwe pepo ibe zhe nu uta ga wee ibi ibi ishi aka ada ti ribi. Aja ma bi swa mayaga, o iyi timapa un gembe ufu gwo, kwo na ka oyibwo zhaji iyi timapa na mwo ɛ na hweyi iyi timapa ya kapishingan shi imbina iyi timapa hweyi aka no oyibwo ɛti wanani ibe hweyi ɛti yebi tiyece ibe ɛti yebi ruyibwo ti duma ibe ɛti yebi ya udangi na shi shi olamu tu tutumanga then ɛn hiin ipe no na maka iyi tisesho iyo na oyibwo ɛti shiperingana ibe ata yaga hwayi atwa na wutanga shi holu cebe ti yaji sho hulu, shi hulo ta ti guma, tiguma, tiguma ti zhe ni la tiguma ta hwayi tita namba na zhi ititiofo ti namba muo ti ga muo titi ufo ti ba a yaji ti ba bishi muo titingomina tiga a hwan ubwa shi uhiohin cenji gbamogbomu atwa a hien shi shi na, na watangani shigalezhi ma isa tiyaji asada tiyaji ngele zhima, tiyaji seyagaba ibwe shi biyeci biti bi uhwin ɛ cenji gbamu gbomu ibwa shi aguma cenji ti yaji bu hwaye iti ɛ ri atwa nda ujuriju o cenji. Hwatu azuba zabala hwatu meni zaba la o seyi na ga u wu uwe la ɛ hwa u iyiga ɛti suka ga to mugogohwayi to mo tu go oto mogogo hwayi zaba ta mashine zaba la iyi timapa ga ibe shepi hwayi ibepo ati yaji uu hwayi ibepo ati yaji un hwayi ibepo a ta suka, nazhi iyi timapa ga ibe ati yaji hwayi atwa nana shi anije, aniji ga aba shi ɛlikita nana anigan atwa muo na sesibiti, atwa yaji atwa nana ada ibesegeni nana zhegeni na turace sho sho showo iyi na kuni na te ce na sha shi na my na mu uwutu wutu hwan tiyaji nana mbisegono nana mbi sogono nana kuni na miaun mi shenje wa ɛci atwa wutu so iyi timapa ga, ke pishieyi atwa mwaeshe iwenepo yashi abu kwubi la kwo ɛwana ga ti wurigono la ɛyaji ibauta ma to goshigo un ama izhagu na oyibwo zhaje nana kepishinji hwayi atwa hwayi ya tu ni cenji tutu ga ati zhiba tiga ti na jeriya An a a a, and ya iyi gembi ɛfugwo, na na iyi na mtibiyeno obe zaji nu be iye timapa iye timapa, ibepo hwayi gana amuna ti shi aba abassa tiji maa ganna tiɛri ti ma nda tizhe ma miaun ti ni makarata na iyi ga makarata hwayi atu yaji asaza, atuyayi edegeri ati yaji o, o, molomu ɛ na na ada ɛbisegeri, atu yayi atwa na na anuga atwa ba shi ovwp shi ma gna a suyana un a hien an olikita ibe shi bovwoshi bi bovwohi ata hwayi aba a muga atwa ti yaji an cala ame timiji ti cala ti name swo mu ti hwayi mu̱ tu̱ tu̱ huwaye shi shi tilo ti ndanga keni an kana meni mutu waba to calala akanalyi timapa zasha ba la an ji shi butu shititlo o kemi shi la mutu meni ti waba obejishila butu an ɛvwɛ opwo ɛvwɛ bu kpɛrɛ nu waba butu ibe zhajo nu ibe iyitimapa.